Za tsy de manao fantanjahantena isan'andro fa mandeha tongotra no ataoko a, de mandeha tongotra eo am'telopolo minitra isan'andro eo a, ka raha atao isan-kerinandro zany zany de eo amin'ny adiny efatra isan-kerinandro eo.